جو بريفار بيان الدراهم هي اللي تزيد ، بارسكو الوقت بلا دراهم صا سار ا ريان ، غي راك عايش و صايي ، صاريلها كيما انسان عايش في الحبس ، راه محبوس و يزيدوله في الوقت ، بصح كي يزيدولك في المال عندك تعيش بزاف صوالح اللي ماقادرش تعيشهم بلا المال ، سما جو بريفار بيان يزيدولي في الدراهم